ah andakh po he zhin me la anyuŋ akpla ŋha la me wo ekelo e enye moare kokoma ekyuabhgo da moare da moakpo la koma edashi me klo kyua- udu akplo milozga toh a wo gŋo zhiŋ me, me ba lu ma anyuŋ akpla me klo wato kyuabhgo da moarrehwin shine areyan lu udu akpo areyan mbo akpo iyhi ahogbren. Arenyan mbo akpo iyhi ahogbren afa ekhpua ikhu ahogbren dŋa afaulbu ahogbren dŋa o gŋosko agah lawo eka hele, akpla ŋha mbo ba wo pyepy en kala ŋwo chukushimbo ahogbren gilu hilo akpo gi koma gi hre amgbaŋ chken ahan ŋha akpogi mbo, algogirii aŋha asi di ba tŋo tŋo. o. <hesitation> eson gi wo alo mahe. Hogbren si adi gi, <hesitation> ogbhg anyen gile ta kala ogbhga gila hyen wa emba yan mbo hogbten siadi gi, toh, chuku kahe owa ba gi wola woagah etŋa agah dzadzi angyi le, agai ewo ala efaulbu dahogbren koma giba fa ulbu da hogbren ka ŋha? Faulbu da hogbren koma giba hogbren nga gi kpo akpla lawo elzadzi Ka bagi ya faulbu ya faulbu dŋa wato gi sisi mbo, gi klo moahe moare chken mbo. gi tsa moare atsan mbo moarecken atsa mbo, gi klo umbugu mbo, gi dzu pyapyan kal egi, gi kpoakpla la si owlama se ka gi ma, toh shine me luma owoba are akkpo iri akpla helo aŋha. faulbu da ahogren kena aŋha afaulbu di ahogbren kala akplayan mbo ayi pyanpyan, ogŋ okpo irii akpla helo aŋwo babhgo gŋo esonhŋo bawo kyakyre pse, ŋwo si arechiken eson mbo, ŋwo kpo akpla elzadzi eka kahe lo moarehwon ambo laka ŋwo gŋo okpo akpla dzaelzi mo ambo oba si agah mo, mo ba akpo akpla lawo dzadzi kala ŋwo la kpoaklpa lawo dzadzi ubin hi lo ba wo pyapyan, ubinhi eka ahogbren akppolo akpo ba lo ash enraŋhe arechken mbo ba owo ba areŋhe mbolaŋha klo ombzi. kolo awe up stel ambo ubin ahogbre asaiadi owoba areŋha mbo aka kaga akpla tse ba yi dzadzi komamoba gi kpo ekahe lo <hesitation> agah b oklo umbugu kala igi a wo ma mbo, toh arekoma moabze moaklo ba ogbua gbu ajgin Ibubu ŋwo kpokŋha gbu aygin ibubu, moa egŋo la moasko zga irmu anha zko zga isi. toh. moa kpo akplo <hesitation> mo akpo lo hyenyenen dzgŋo mbo ba. Hogbren si adŋwo ba. gbu ajgin gule ŋwo ba gbuajigin lo wo akplachken angyi gbŋ sa ovhu lo gbibi gbibi la me si adŋo akpla dzadzi, nte moaawyen gi akplo dzdzi, nye moawen gi ah da mo alu egŋo <hesitation> ka moa ah ghre <hesitation> akplammoa egŋo la kpolo ayi mbo la akpla ŋha mbo moa luka mbo egŋo la nye gi ekahe, giekpo lo ekahe ŋwo kpo akp la dzadzi ekapo lo ekahe, ŋwo kpo akp la lasi owlama ya <hesitation> ka gima. Toh me kaeka oba gi kpo akpla helo <hesitation> agah me fa ediri moare kene, da moh gege dagi kpo akla, gi ŋyuŋ akpla eka ah esele ahan ekpolala si opyapyan asi kagi da gi dzu tsotso kala gi. mbo si akplacken lasi umbugu oba mbo, oba gi kpo akpla he dzadzi lo basi odzu pyapyan kala owlama si aka gi ah ubin hi muye.